<noise> A lavurua na bung parika, tur paia, a bung tikai, a bung aurua, a bung autul, a bung aivat, a bung ailima, a Sarere, ma a Sunday.